نقوم التسعه نحضر روحي نمشي نخدم نرجع نص النهار نفطر ونولي ساعه نرجع نخدم على الساعتين نكمل السته و نروح للدار نرتاح شوي و لكل <hesitation> نتعشا زون التسعه ثمنيه و نص <hesitation> بعد نقعد نرتاح نكونكتي شوي نحضر كور <hesitation> بعد نرقد